Mendo kawi sawo kumenea waki umah ma pares wian umah mo tou mekeni kukina ke arisan nou mine pali kusumero peilooten pila ne tuah make moke laleina rumpu macang kaa toro nitu mese sero tungkara ndeila mana numah jadi kumake mina kete ewailena rumpu maceng papeda mengkula memang <hesitation> ka pilaan ne tuah seitu kepee me pake laleina rumpu maceng